Aguɨye vaera <hesitation> yande ambɨ, yande u ikavi ko jokua <hesitation> rambueve yau moa sugui, mbaetɨ yae moa ñana pegua aguɨyeara jeiete yandeve jayae ipuereta yande yakuera kavi ye kuagui